पेंगविन अपना पंखो ते शरीर का एक सिरा सी व्यवस्थित करदिन उन्ते सवारदना छन गर्मी ते बचोंण का वास्ता पेंगविन अपना पंखो ते अपना शरीर से बिलकुल स्टे कि रखदिन ये सी वो गर्मी थे भेर नी जाण दिंदिन।